أنا طعامي المفظل الكبسة، طبعا بعد ما يكون الرز م- مغسول ومنجوع، واللحمة نظيفة جاهزة، أحط اللحمة والبصل والطماطم والبهارات، وال- الهيل والزر، وكمان الجزر والبيبار والمرج ماجي، وأحركهم وأجلبهم مع زيت لين ي- يتحمصوا، أحط الموية وأخليها لما اللحمة خلاص صارت ناضجة أحط الرز، وأظغطها عشر دجايج، وبكذا تصير الكبسة جاهزة.